Yeego kirabaasika kuba owamazima obwiire bwoona. Nokikora oti, oraba oyine kweyesiga obanze waayeyesiga wamara oyesige abataahi baawe, oraba oyine kunywaana abanywaani nabo abari abesigwa kuba wanywaana abatari besigwa bumwe barakutuma waaza omubintu ebi otaracenga ninga batume waatandika nkokwiiba, kurimanganya abandi bantu obwe oraba waremwa kuba owamazima. Mbwenu waaba orenda obe owamazima oraba oshemeriire kureebeka banywaani baawe nabo bari nkiiwe, ebi barakunda niiwe nibyo orakunda, ekyo kirakuyamba munongaobwiire bwoona.